أفضل كتاب جرأته في الأيام الأخيرة <hesitation> إسمه علمتني الحياة، طبعا أنا حبيت الكتاب <hesitation> لإنه يعلمنا أشياء عن الحياة <hesitation> أشياء <hesitation> بالنسبة لنا تعتبر شي مجهول <hesitation> كمان تعلمنا كيف نواجه صعوبات الحياة وكيف نتخطاها.